leddi faransa ni leddi un di ɗo mari nyamdu ɗuɗɗum sosai hamɓe ma, ɓe ɗon nyama irin bana liɗɗi, ɓe ɗon nyama kusel, ɓe ɗon nyama alade, ɓe ɗon bo nyama ngarke, ɓe ɗon nyama ta'na, pat ɓe ɗon naftira, ɓe ɗon nyama geyara'ɗe, ɓe ɗon mari bana be'i, mba'li pat ɓeɗon nyama, ɓe ɗon bo yara ndiyam, ɓe ɗon yara bana giya fu ha pelle maɓɓe mai gabadaɗaya, nyamdu ji maɓɓe ni wo'di nyamdu ɓe nyama ta, wo'di nyamdu ji fe're bo je al'ada maɓɓe un ɓe waɗa ta, ɓe ɗon waɗa ɗum bana nduɓu de gotel ɓe dinga nyamugo.